<hesitation> to myan a dəli gin <hesitation> myan ɗan mə shiti tun ɗan minə <hesitation> gnagna djwan gha'ryo ɗaŋ mə tu gaman ghai daŋ mə kəm za:ri ɗan, a ngab la:bkən gya baba gəti nə gighən kitn so ɗaŋ a yel daŋ mya ngab kakɗi tlyatlya sai wuləm tu kaɗa mə mbi tu gighən kitn nə buŋgənəŋ toh mə ngab gighən kitn cimtə toh myan ɗaŋ mə gane gighən kiti mə wultu mə gane tu gighən kitn nə ghəryo ɗaŋ za:r wo tu wurɓa ghai sosai toh daga a gna:n ɗaŋ mə ngab gighən kitn dai a poləm a gighən kitn sosai yawon mya gi: gya vwalaŋ mya gi: gya mbalwa mya gi: gya kafa amma ghəryo ɗaŋ ca poləm a gighən sosai yan nə mbalwa sabotə mbalwa gos ɗaŋ mə kwan gighən mbalwa cvərəm am abinan ca vərəm ghən monda sabotu yawa buŋli yo ɗaŋ mya tu a mbalwa ma ɗiya mə fi lisafi wos ma diya mə kwani ma diya ma kwan ma ɓanəŋ don yawon mya man shin a mya man shin a fuŋ ɗaŋ mya man kwan a buŋli ɗaŋ amma mbalwa ɗaŋ mya gi mbalwa ɗaŋ mya ji daɗi gighən mbalwa gos mya kwan nə mbudkən von ya shi mya gi mbalwai ko a ləpm lipm kə farko von shighən mya gi mbalwa a ləpm lipm ko a mbuɗi dzub tliti nandam ya gi:məni mya kəb mbalwa ti ya mbuɗi dzubtliti wubsə ko mbudkən dzub to məsəŋ shintə nyoŋ ɓali mya shintə nyoŋ ɓali ya man mbuɗi dzub tliti wubsə ɗaɗaɗa məman shin nyoŋ ɓali ɗaɗaɗa ya man mbuɗi ɗaɗaɗa dzub tliti mbətləm ɗaɗaɗa ko dzub tliti wubsə ɗaɗaɗa mə man shin tə nyoŋ ɓali ɗaɗa toh mya man gi mya dzhakni mbalwa toh mbalwa ghən mya fi mbalwa cik mudu namboŋ mya ghəm mya tu mbalwa cafi buhu nandam a mudu namboŋ so ɗaŋ mə ngab gighən kitn ɗi da mə ngab ghən fighən gaman ɗi daga a gna:n tə tun daga a gna:n ɗaŋ ngab gighən ghən gighən dai ba mə ji daɗi ghərwon daŋ mbalwaŋ mya gi mbalwa mya tuti sosai kuma vi:n ɗaŋ ya kwanən uhn kya wutu ka gi: mbalwa cik ko ka yisəŋ məŋ ka gnal ləɓan ka wultu gna taɗi daŋ mə wuli kyani ma kafi kə yeli kətu yi cik ba mberni ghaiŋ.